﻿إلا سافرت خمسين للوراء سنة للوراء، أكيد نمشي نشوف <hesitation> ناس زمان كيفاش كانو عايشين، خصوصا في المدينة نتاعي. نمشي نشوف دار جدي، هاذاك الزمان كيفاش كانو. <hesitation> نشوفهم هاكا من بعيد. نشوف دار جدي كيفاش كانت <hesitation> من قدام، نمشي نشوف <hesitation> جدي <hesitation> اللي ظرك الله يرحمه، نمشي نشوفه كيفاش كان كان عاد صغير. <hesitation> حنة نمشي نشوف خوالي، خالاتي، عمامي، عماتي مين كانوا اللي كان كان صغير واللي كان <hesitation> مراهق. هكا نتبعهم من بعيد، نشوف كيفاش <hesitation> حياتهم عايشين كيفاش <hesitation> كيفاش يأكلوا يهدروا، كيفاش نقعد نراقب فيهم برك من بعيد. <hesitation> ممكن <hesitation> نمشي ن-بالاك نهدر معاهم، نقولهمش أنا شكون، مي نهدر معاهم. فقط باش نشوف هذيك الزمان كيفاش كانوا كانوا <hesitation> الناس وندور ندور في دزاير في <hesitation> السبعينات، نشوف كيفاش كانت دزاير يا حصراه الزمن <hesitation> الجميل. كانوا <hesitation> كيفاش كانوا يلبسوا، كيفاش كانوا يهدروا، كيفاش كانوا <hesitation> يفوتوا الوقت نتاحهم. <hesitation> بصح أكتر حاجة بغن نشوف أهلي في هداك الوقت، كي كانوا دايرين <hesitation> بالاك نشوف ثاني والديا من كانوا عاد <hesitation> عاد صغار. <hesitation> نشوفهم بالاك ممكن نلقاهم برا يدوروا ولا برا يلعبوا <hesitation> تمالة هذية هذي أكتر حاجة م-متمنية يعني خصوصا في هاذاك الزمان وكان يعود ي-يولي بيا ممكن <hesitation> هذي أكتر أول حاجة ن-نديرها.